لازم يكون عندك مفك البراغي وبراغي كبار، باش تركب الساقين متاع الكرسي من اللول، تربطهم مليح مليح بمفك البراغي، وبعديكا <hesitation> تحط <hesitation> الجزء الفوقانيه، وبعديكا تركب الظهر متاع الكرسي، كلهم يركبو بالبرغي، إذن لازم تكبسهم مليح باش مايتحلش من بعضو، تكبس مليح بمفك البراغي.